Dɗum waɗataako neɗɗo laatoo heƴi hoore mum, ɗum waɗataako koo moye neɗɗo e bukaati goɗɗo mum, <hesitation> koo moye koo noye ceede ma, koo a moye, a bukaati yimɓe.